באלניסבה לעדד דיאל אלאח’דיה דיאלי, ענדי תכריבא עשרין, ו אלכבעות ענדי סתה, ו אלנזאראת ענדי זוג, נזארה דיאל אלקרב ו נזארה דיאל אלב’עד, ו בניסבה לנזאראת אלשמשיה ענדי תלתה, תלתה.